Io te io pol bailu plentesen, pa kunoi mo kumoi bena ngoal ipo ko gan plentesen piteng ko mang temang goelabe raibe na gulan nga mang mong kemang ipo gerel temang ka ai lete ka ai lete el kampani mang temong kong ngo elabe be elabe kane konuge albe kapiko me gerel teman raibe noi bonoi no maket pel maket le kanina ko rone lela bu kel mape a na banoi inima kolo mane no kel a pome ima-buere ula lelebe ibuere uo mo temani namono kal al lete. Koti nen ne buere ne bena giloman me ka mang panoi no elabe me inena. Panoi na al el karege tituo a twenty kina ko nen nokel tente tente nang panoi noial nenen ginon banima me rengal manme mang temon. panoi no elabe i nome tealon gane ema me ping balsa ere kenelie ere karao. E ma pa neng ko mune nokelman geniong a el karege ti tuo agulang, ngo mang ngi tenen ipo nemang banoi gal mang ipo el bailu banoi pi buere, kamong teman iong ipo ko ngo nge konten banim gulan ka mang muno kuason bai ma bai mang, mungo kagere song nge po mambai memelinen runam, a me oma ta ang nging ngo gaong ngo elabe raibe na gulan nga neng nete neng. Gulan nga neng mune banoi genia kiage i rinema pa no mea komune, bena a o leman ka bankel mang pelen olial muoi ne bone a gulan ne ka nelalo ko tenen pia pe mena i namono mune, genion a gulan kanen banoi no elabe i neng mungea iong gulang, neng banoi ngo elabe neng a lela mangeon amon mambe be pi neng nokel kale apome i ma i buere uo, nokel teku albe me torosis population kuaibe kona mono te mang meng kenenea mangeiong na ipo mune banoi noal. El kampaniabe mangeon ne ipo mine el onland, munge ronea gulan meng ko none mune ka ronenen mune gere teneng. Ko ka al-lete mune banoi noal le al elabe be elabe gane konige ngoelabe gal kapiko e natong oe gane ma me ko mono teman ipo pelen mangeon pine ibuere ko iong tong gulan nepo nei town ron muna kata no lain oma pe buere. Mune ne buere mune tenen gonon oma pi mune to ne mange nouon ping keriabe be bus rabe mo temalbe bi ginon konen nepo pelen mune ka gulan pe emamen, ning nonuon pelen a opo pel town oia ko e mono temang kenenea po el town a, mo to ma meng kenena po el town ko in olialmoi no bena gulun ka mang a lo ka rone gunu noi ba nan gunon <hesitation> ko to bolela le mep anana ning kolembea. Kolo kae itai me ea gulang rong ngelalome tong mange ona ko a gulan rong nelalo me gunoi o anan ning kolebe <hesitation> e ko muno ni talaon nepanan i pine me el wara goi e ipone kerebat ele ulabio to muna tenen ipo ibuere muo uo mo el pi antation abe ngone ela plantation nen noal a lelabu mangeon na ipo el bailo peleng mono ka noal mongo gerel leman. Agome man go po mine el warangoi, ditin mangeon na penekeme ima el diptin tong mune no al a mangeon na peneke mute tong ngong meng munge goalo ba albe. Ko i pine ele sikut ko oto me ni noal tong mune tenen ipo ibuere uo, mo el plantation nabe a none el a plantation nen no alelabu mangeon na ipo bailo pelen mono ka noal mono gerel temang mangeon na peneke pelen mute mo al la albe mangeon na el diptin robet ne noal ka none noal el plantation. Iama mune no elabe ba neng e oia ko ipa el kerebat paloi gal nen keta pinen noal ipone biok na tia to ipo el kerebat. Pi kapen oma pel c. I. S mang noal i ma gal kakao. gone kakao i pone paloi galnen keta ipone o koin olialmoi yo naio mapo panen pinen genion rong kanan bonela, le gunori a nan le koiombe koing muno nonio kai bolela le me. O to bolela pompe komange ona te talong bolela po pone pine tong ipo ko giren, song la nana among tone elabe noelabe ino mangeon buere uo ere ikome nono gerel tenan ipo el bailu plantation mono pa gamon pa punuona a, <hesitation> konte kere tene kere koion pelen nete koson le mone tene el isen no-on kon ko <noise> noal peleng ping katiro on le le labu leia ling mangeon, oro te ka gerel paie moi nakamon ia ma naruonen kane e kolong kabu on me koin mune bane pe ausik. Ko mane ka lela lete lamon ne noke ausik galong peleng tenekon pagerel pagerel noal tana pa ela kareg ianome. Pelen tan lelabu bea <hesitation> kon te nekon kan ron keriana pelelabu me kerion pina noal soboio pe labe <noise> mange ane mange ten ne pai pel ausik pelen lela le <hesitation> ka ne. Oia none mune bani pine ibuere gulun ka mang ipo el bailu, ko mune ron manoi ni no al songa peleng mono ka noal mono gerel temang <hesitation> nete kerion sona to muna tenen a el bailo pa erio noal ipon mune gerel tenen ko ka noal a moni ete pa to ka gerel noal ite tesen mon mo al von oro pa gamon pa punuon, oia komo ngo naman ipo pelena mange bin na kelion tana ere no al ia olial pelena sopela le tepel lela gonon amon mang gabin lene le ruonen ere kabuon te i ama ko nete no poron oko na to tong lela iko ko paloi pel ausik me e oko, nekon pa el a karege a tone pane ka noalea. Lela peleng pane ka ta tepel mol gonona neiaro le pe ton o mangabin, lene lama le ruonen er kaibuon gan io kel tinel ko mune, rong banoi le yo genion pel ausik ko mane ka lela lete, pelen yo kona pele a lela iama talemoi gerel kel apone to ke gonu me ka spak nabe me kong te pege a on kirimpe oia ko go ne nelalo a oiama, <noise> nete ti apo pa anone, koin muge none banoi lene aneno nel ilen ere tong mune, gopulune rumbul neten ka no pilai mune rong oe naneno nel ilen, na bene tentoa ko mune gelomo le lelabu bing magene ou ko ka lelabu be te anan ten kanan pie lo mo gonon te ke ama iteng, iteng ke <hesitation> time ere. Ne ano neling ko panoi go tea lema pa gengone, e tinge abu ta anone tine wive mune, banoi lene aneno nel ileng ko mune benene me timpea e oia.